Bueno pues a chiñi nkuenkan de ru ganu pik chja de re ganu y cuando nu makey mikie pues ya nip laju nalejeng ya nip lajuu nalejeng ya nip laju nep laui nip tajuu ntajau ntjajau y y pues es es nmau junio kuneu map julio septiembre bijiy bu ya lai de ru bikie ast ast nduk miau gua naang octubre anu mjau makiy mikie pus ya nda lapiy latsunt bakey gute pero gueno meje njuande mjau porque lakual ru piu y ntejen ru mpe lami bale xi mpe nkijily para que gañjiaung ru mbiayat ndudat asijiñat ndejendat ñkie mpe ndudat njaung pur mpe ñkijily nkiejen y ndejendat bajañyat y biu katus pus nda nip lajuep lalejeng ya nip lajuep ma gataung nep lamip u ma gateje pa ntaung nep lamip si no que bu riat meju matseu y y pus kamjiamp este mut gute ya nip laju njujuñ pik nma nalejeng porque tump danueje y biu mpa lai desde marzo asta mayo njuande lai mjau nis mpa njuade meje lau. Ru mpe ya nip lami ni kante ya mjau pugan ntjajau pa nuadan ru gute pik gua kareenan nduk ljaunt gute de nduk kit pipas ne libat kante y nduk piñky ki kante pik amu ki kapius pudat njajau y pugan tjajau porque kiau njuande bijiy taue y gueno ni bijiy bu laue y nip ndeut ru mpe njuande ru mbiayat ru mbiayet ru mjedat pagasat ndudat ljanbat ru chjijiñbat ru ru liedat ke mje tamen ma ljaunt xi ma ljaunt sorgo ma ljaunt alfalfa pa nbiudat ru rañkiasast porque ru kañjiuy kjiajadbat donde ndejenat ru nkiasast nip lami ya nep ñjiaung binibiu sanegan ke laue pero bi laiau nda narua ntajau ntjajau pero aveces ya nip laiau ntajau njajau nda imp mpa nip laju ya narua biu kapang es biu mpa y entonces biu matse ni ya lanjasp niña nmau nobiem nobiembre y este ya ni liu matse y tu ya ne ru daneng ru pu nda ntjeje pu nda naje y meje de ru es sanegan y si njuande si lami si kuat gusi njuande meje lau meje biu mpe laljung meje donde quiera mpe ya nip lami. Ya ljiu ñkijily ya nip lami mpe ñkijily si no ya puro bau biu sanegan ke laui biu biu ru gusi biu ndaja matse me bi ndaja matse pero ni nep mas pi lami pero si de ru ganu deru lai rumatse de ru rnu miau octubre nobiembre diciembre enero nijiy matse.